Ḥalmum i tara tran in hae kan taqsa lumziya hi ka inti in yaa Ḥabaa in hiti yaa ngaa hiant. Kan taqsa lumziya kan damlo huna hiant. Man chitman fraaq ji in yaa. Ae ohe omlozen kan taqsa lumziya lumloziya kan damlo. Kan damlo huna man pei taq ji in yaa Ḥabaan hiti yaa nta hii. Kan ta'a na tax liya meeni.